ऑमलेट बनाए बर हमन ला चाही अंडा अब एक अंडा के दो अंडा ओ हमन के ऊपर हैव। आऊ सबसे पहिले तो तावा के आंच ल बड़ा के तेल ल गरम कर। ओकर बाद अंडा ल डाल तावा के ऊपर अंडा ल फोड़ के आऊ फिर उमा नमक मिर्ची स्वादअनुसार डाल के ऑमलेट त्यार कर।